السندويتش بسيط جدا دونك ناخذ نقص طرف خبز قداش نحب ناكل معناها كبير صغيرمتوسط ناخد معجون لهريسه والا فخوماج و لا شنيه الحاجة لي انا نحب عليها حلو مالح <hesitation> شكولا اكسيتيرا نقص طرف الخبز هكايا نحط فيه مغرفتين من الحاجة لي نحب نعملها و نسكرو و ناكلو بشفا